Kua yambogua vaera mbae, jaeko ikavi yae, aguiyeara mbae ikɨa reve yau, jare ñamotïni vaera vi mbae ɨ ndive öiva, jaera kua ikavi